Misy karazany maro tokoa ny sakafo a. Misy ny atao hoe sakafo biôlôjika sy sakafo akora simika. Ny sakafo biôlôjika de miainga am'zava-maniry natoraly ny- faikan-java-maniry natoraly ny zezika ampiasaina. Ny akora simika indray dia efa misy an'zay hoe formule simika izay ilay izy ampiasaina. Izay no tsy itovizany. Misy singa izany tsy itovizany mihitsiny ao anatin'ny sakafo iny rehefa mandeha.